Noy fu, noy ɓuri wodugo tawe a waɗiri otiliji fa e nyamo. Otiliji ne eɗe anndunon funa non ko tawa e ladde. Ene e ladde meɗen ɗo nokkuje latiɗe ira to binde en ko nandi e muɗum fu keɓata ɗun a tawai e rauni ni mo malfare ta ir, ta artingal e wodi ɗaɗono seɗɗa. ta heɓidi fu a sirta ta sirti ɓawo a sirti ɗum fu sai keɓa lumomaɗa <noise> e nefan maɗa. non ngatta fa woɗa